اول اشي بنجيب الفرشة ونغسلها كويس كتير بماء دافي وبعدين بنجيب معجون بنحبه ونحطه على الفرشة وبعدين بنبدأ نحرك الفرشة هيكي لفوق ولتحت ولفوق ولتحت ونمسح الاسنان كويس من برا ومن جوا وبعدين بنحرك بالعرض وبعدين لبين ما نخلص خالص وبعدين نقوم ماسحين لسنانا في الاخر.